Pois temos varias opcións, eu agora mesmo a que atopo máis doada é a de usar a aplicación do servizo galego de saúde, <hesitation> pero senón, pois, sempre está a opción de ir ao centro médico ou facer unha chamada telefónica.

Vexo a televisión en galego e creo que faltan contidos bos, fundamentalmente bos. Non diría que hai que expandirse e buscar máis variedades, se non facer cousas e facelas ben e o resto xa virá.

Pois non vexo moita televisión, pero se vexo algo son sitcoms ou algún <hesitation> programa de telerealidade, algo así.

Pois, en xeral, levántome sobre ás oito e media, máis ou menos, pero ahora no vrau téñome que levantar antes porque teño, <hesitation> horario de vrau.

Pois podo nomear un que, por exemplo, <hesitation> tomei hai un pouco que é melón, gústame moito a mazá, as espinacas, a ensalada con lechuga e tomate, <hesitation> non sei, carne de pocho, <hesitation> polo, patacas, arroz.

Pois na miña aldea había un lavadero. <hesitation> Miña abuela iba alí lava-la roupa, índa cuando eu, cuando era pequena, seguía indo alí.